नना तु आईगी हो रहे हैं नना तु तम्हारों गनवालों दोस्त हो रहे हैं। भाई तु कहाँ जात रहे हो मैं तो <hesitation> तुसे काज़े। देखने वास्ते मैं तो गने चटी पोड़ रहे हैं तु कहाँ जात रहे हो तु। आईगी हो रहे हैं <hesitation> नना आपन कोटरा अच्छा। दोस्त कोटरा कोसा कोसा खेल रहे हैं न कोसा कोसा आपन तो। गीद गात रहे हैं वारु वारु मज़ा आवे तु आवे कहनी जात रहे हो।